Ilimi wo dzadzi sosai, ilimi wo dzadzi, ilimi awo akpohwo ngi, ilimii kpohwo shine amba ba moadigi ba ma wo ogbi ahame a zi adga ngi, ekeke mbo ka woma mbo, machine bo ka woma mbo, mota mbo ka woma mbo, jirgi angye mbo, mota mbo ka woma mbo. amma e ilimi uyiyi alo ngi shri ahi lo abaduka kuma englahe lo kuma la ba kpahwo nga ada arewhi ayi cewa nwo kpo algo nwo ta engre algo, nwo kpo algo nwo ta magi algo, nwo kpo algo nwo shri mgbabi ta ma, nwo shri alibisa ta ma, nwo shri ahe lota ma, ahi duka ilimi ngi ashri hi lo aba, ilimi kuma kpahwo ada gi cewa, anjh, o ba nwo owu anjho nwoo hada lo kala kpakpadgahe kokuma nwo smi wondou kala riga nwo hada lo da lo wo eka he ilimi ba kpahwo chuku eshi mbo gi wo ivbu ngiha, gi wo ivbu, amma engla ba gi bi tsihi la ba sa nga ada nwo ndza odne nga hari mii okhro gno nmu ma, mii lo kpa nwo gbmo ama dzadzi wuma. ilimi duka shri ahi lo ba moadigi aha, moyi ekplama zu ma agado mbo <hesitation> ma de ayikre ma ta soso ubmi nga nmu ma, anjho mbo la ka wo mbo, mo tso asoso ngi ashki igeyi mo, ashe mbo tso asoso ashki igeyi bma, amma dayekeba ama he lo duka la wo agbi ba adamu kala hawawu ba ahogbren ashri dañ mo ba gre ami lokpo kiki aze, ao ngi mokpo akngre kala alo. ma ba gre makpo akplaze alongi ba shri kerosen aba, ashri petrol shriaba, ashri gas ashri aba duka ahi lo mvge ilimi ngi shri hilo ashri aba nga mo discover alo, alilmi kuma ba kpahwo nga ada keke woma, amota woma jirgi angye a woma, uzi la ba lo wo tsitsi, nwo klonwo tno keke ala aba nwo klo nwo tnu amota machine, aze nwo klo tnu mota, aze nwo sun jirgieami, jirgin ami lambo kpahwu nga chuku da moa la ba zi amii azi ma. moaba angye mo sun angye nga la sa da nwo zuzi la wo gyhungyun, uzi la wo sasku nwo kpo ewu mambo duka ali lo mvye ilimi nyi shri lo aba, ilimi ba shri okpohwo shri ba ahambi mah hma are utmu dan shri sako ayikhrokyen la wo ewu ma sosai amma ilimi ba kpahwo omba kyenembiyi eta wosika ta letter, ta wosika nganwo tura lo gre okhrekyen ombaze lo sko omba days aze mbo month, aha nga layi amma lilmi ba shri ozhen aba. ozhen bahandset, ozhenba phone, wand are lawo london, awo u. S, awoo <hesitation> usku edzi aven ko africa countreis ahi mbo duka la shri are ñaa mbo aba susku, gi ba wo susku kala gi huhwi egre eka bagi iwo aha, ahaa mbi gi wo gyungyun esakola kamata ba la yi okhro gno lakpo eha berkete, aze lakpo sati berkete, amma uwuhi nga la mbo, abii lo shineilimi, ba ilimi, abi ba ilimi shine. ilimi abasa nga adaa ama ba ahogbren shri dagi, kama ada, kama ekño, kama akyuni akyun ba gi e ekhro kala alo be e ibyi akla ba gi tna adne, akyun. huhwi, ekño gifugi kagi, nwo la arewwhi khpu ozhen nga dzokhpu akynreañan aba ña aba nga ña tra ña akyun kaga ilimi ngi shri ahi lo ba, ilimiba shri damuwa ba, ama ze ba kpo kama ba la woo, ba la wo, <hesitation> chemicals and ahe duka lo ba sa nga ada gi kpo amfani kala alo, gi bga gi kala alo, aze nwo shri umu lo wu algo akynre anon ko ashe Nga nwo bga ña bii ba ilimi kena, ilimi kuma la abi evma kyen, chuku eshir mbola ba sa ada moarewhi mah esson mo wo kama ibyi akala esson mo wo kama ibyi akala arewhi la gno kaña, la haske la ayimo achuku ilimi aña ba kpo chuchku ada ba wo nummu, aba nummu ada la wo ña chuchku nga ahi duka ashri akploba aba kala gi sosai, abii ba ilimi la ba sasa uwihi <hesitation> mo ba ba la akplo kama aranmo kala aranmo mo hi chu mo, ilimi ngi shri ohi lo ba. Abii lo kena, eh kuma ashe kala ashe mo chu mo <hesitation> adno adno ada sa kpo anwyenbma, ohi duka la shri lo ba huhwingi gi ka lo ogbi ahami gi wola iri akpla he ma mbo, gi wola iri akpla hembo, huhwi nga la busa nga, ma mbo. amo sa vbu ebla ulu ambo. amo vbu ebla acourt ngi amo, nga lo ba sa nga da moarewhi iyli ahogbren nga wo esson nga mbo. ilimi ba sa da arewhi alu esson gña a hogbren mbo aka wo ubmihi mbo achuku eshi mbo ahogbren shri uyiyi shri dna nga da ña kpo ayakpla degbra, akpla ze akpolo ngaaña babgo ban asa yla abgo ingn. Asa sme eshri bma maaña ngi wo ahogbren nga ulbi gna fadi ahogbren fa di ambo, kage ubi ba ilimi kena, ilimi ba sa uwuhi nga a da moarewhi ma kama. Ahogbren mbo ka wo ubmihi mbo, ma are whi ngi awo shakpo ubmihi mo, ma arewhi ngi sa kpo ubmihi ada nga ña yi ta ahogbren nyi mbo, nga alu ega, alu yakplo yi heyi he, ilimi aka ba gi yi alo <hesitation> eklplo gno yi. mbombo nwo yi lochuku eshi mbo, la ba sa ayakpla ndzenze aba gi yi lo mbo, ada gi eka kama awoilimi mbo <hesitation> agbi ba ahogbren kpo shridi adamu nwo grema nwo ka sosohe nwo kpo agmu, soso aze, asoso duka laya, ayaya. moakpo agmu la alo ngi, a nga are la wo irbu ayi lo mbo. yiyi gna yi shine aña kpo lo azga nga wa, amma ayi eka ba ña kpo lo nga Bala wo igigmu ko kuman bala wa a ekpla la ba makpo lo aa ba zamani huhwi mbo, so, duka uyiyi ngi shri ohi aba. ashri lo ba nga, la ba wo kpohwo sosai so, ame ekpla me de gi <hesitation> engla la wo kpohwo ma. engla kuma lawo tpuayi ma. maze la motsi engla, amo use engla amo use engla momi lo nga mo tpi okhro yi atama, ma tpiyi atama nwo ka jirgi angye mbo, akwai ilimi asa da mo tra lo angye, ilimi sa da mo pula alo abaubmi nwo kama. ahi lo duka <hesitation> okpohwo awo ma, okpohwo awo ma ombaze mbo. nwo ka moto he mbo moala, ilimi sa blukn sa kpohwo. ko ma tra jirgi angye mbo, aze mbo iyikyun agrema mbo amota mboo iyikyun. agrema mbo. duka uyiyi ngi ashrihi lo aba. laba kpohwo sosai, okpohwo dzadzi akpohwo babi.